أقوله يبدأ تنظيم مكان واحد في البيت كل مرة, مثلاً غرفة أو درج, يحددله وقت محدد كل أسبوع, لينظف يرتب المكان, كمان ينصح يستخدم صناديج حاويات تخزين الأشياء, ويكتب عليها, عشان يعرف محتوياتها, يفضل يتخلص من الأشياء اللي مايحتاجها سواء يتبرع فيها أو يبيعها, في النيئ-هاية, ينشأ له روتين يومي, عشان يحافظ على النظام الترتيب.